Tehoun, topahpoacah tocamac, totlancochoun porque noyihqueh. quipiya que to, tehoun noyihqui to, totlachilisqueh, porque. tlocamo topahpoacah totlancochoun, totlancochuon, tlomo. tiquimpahpoacah pos cohcosieveh, cohcosieveh, o noso tlocamo. oc tlatlahtoua oqui ihyoc, oc cama ihyoc, por inun mismo. inun, ca inun tehuon ticoporosqueh para topahpacasque tocamac, totlancochoun Siempre tlayese, cai youac, matotlancochpacocoun, para inun. servireve, nochi inun, o tusque para toboaño, para toboaño. tehoun timopahpahpoacah ica inun, ica inun nochi, tlocamo. poh noyihqui tehoun, pues tocamac, pos oxon quiemah tusqueh. ihyoc tocamac tlocamo topahpoacah tocamac totlancochoun Tonces quipia que siempre ca yesi o ca youac topahpocasqueh. o tajaholtilqueh noyihque, matotlancochpoacacon, para inun. ticoporusqueh nochi, inun quemeh, ticpiasyeh pa tochon